Nyam, voro kamon wi nyam, wulwa yo mon taŋ kaa mon timon wub nyam, mwa vanghana da voro kakwe mon vanghana ye nung dafui mon ye nung da fui ba panna ten pan ɓa yakna meshe kwen ɗira, to daŋ mwa lauwe rab ko gbuynung da kaa kwe nyam kwe umale yo, meshen ɗira kwe mwa bana lo lua, lua ka gboɓe yushe ɓa tob, yin shika voro kamo bene ten dit nyami ka te jam, monne ɓakwe ɓo mon ur mon mangna she nung dafuna kwe, nung dafuna kwen nungka ka uma yami, moŋ lubli nuŋ da funa nunu mon gbob yu mon gbob na yu lua shina ɓa top, yamkwe dangha yo luk yam kaɓakeya, ka umalawe wee ka umaleyo nyamin tiluki tiluki nyam kaman ɓaki gasar, mon timon wub gasar da kaa, ge mwa mwa̱ manghe yammi lawe ko mwan nenan ɓakeya kina nwi shina na uman uma, voro kakwe mwa banan baa nwe kwini, mon bana mon firi shina ka firi, ɓa yilli yami kina shina ti firiri don kina nwi shinashe kwen nuŋka mwa firi shi kina ka firiri, mon firi shina ɓo ge mwata ye ɓwin nuŋ da funa nwiŋ shina, na umaŋ uma, na bgununli Moŋ wub kaman yo yunung ki yunung mon yele ɓwin nung dafuna nunu dangha mon bina luaŋ shina ɓo woɓe ka kwe tana to nyami ka ɓakaleyo, moŋ bene lakakwe nu kaman kidi yam diya dit ko nung vurum ɓat nung vurum she ɓat ka nwi shini mon wublini mon kebleni nunu moŋ ye nung daa fui mo duma nwa bana lem yo, mo duma nwa kumi lonayo mwa banaŋ lo tam ɓa woɓe tin birina ven tara mwa wili ka umaleyo, kwen nung kaning ne she nyam ka da kaa she ka dit.